Ty zava-maneno fantako maro zao an, misy gitara ao, misy atao kabôsy zao, misy lokanga, misy gro-angorodao, misy moziky tiofin'ny vavantena io zao aby, misy aponga, misy sodiny.